GPS zany ho an'olo matahotry ho very io zany mampiasa GPS zany fomba fahalalagny hoe aiza ho aiza e misy anao amin'izao la ta handeha amin'ny toeragny raiky anao da igny gn'ahafane igny manko mifandray ame satellite ambony agny zany agny da igny zany e hahafanao manao localisation hoy e vazaha da magnaraky hoe aia e plasy misy anao mifindra amignaia mifindra amignaia.